Maromaro zany <hesitation> ñy raha ñy sakafo azo an-devoña aa sakafo sakafoanin-. <shushes> teña: -Ao ñy kida. <shushes> ,ñy mananasy zay ,ñy voamanga ,ñy manga, <hesitation> mmm letisy ,ñiiy frezy ,maromaro zany rozy ao afaky andevonatsika sakafo mba tsy mamparary ñy vavony.